De raha mora zany sa rô, fomba fanasagny lamba tagna zany ohatry zao hoe <hesitation> mangalaky rano ame koveta, da asiagny vovosavony da alogny amignao eky e lamba da avy teo kosikosenao arakaraky hoe aia gnee maloto amin'ity, aia gne maloto amin'ity, da kobagny da vita izy.